Yu kolor laps tind yu kolor nixnëna, guꞌn morandna, guꞌn blankna, guꞌn yëꞌtsna, guꞌn naranjna, guꞌn yaꞌsna, guꞌn kafena, guꞌn medio kolor nuta nanná.